Tamin'ny tao efapolo sy valonjato sy arivo zany e da nanao fifanarahana miaraka tamin'ny White Anzi izao ny mpitarika Mahoria sy ny solon-tenan'ny mpanjaka britanika da lasa fototra ara-panjakà tao Nouvelle-Zélande io raha io.